Weshawishi ni wanangu, wakamba maa tutetanga taita tanga. Maa tujesaidia shaii utagosoa, maa tutenito nitaita, maa tutei tutaa inaitaa. Basi ushawishi wa wanagu wanisaidia hoo mimi naishi vitana.